<noise> An karazagna asa le fantako mpivarotro, mpagnagno produit, mpisan-tegna, mpanjogno, mpampiagnatra, <hesitation> dôkera, avy akeo koa mpitary posy, masera, mpala-dragno, dokotera, ingeniera.